لآزم يكون عنده سمارت جول ،وش يعني سمارت جول ،إنه ما يقول أنا أبي وفر مصارى وخلاص ،لأ أنا بدي وفر مبلغ قيمته كذا في مدة زمنية قد كذا <hesitation> ،لما هو ليش تبى توفرالمصاري هذى ، بدى أوفرهم منشان اشترى شيء هذا الشيء بس.